अपने जो फिल्म के बारे में कहा था वो बहुत कमाल के रहीस। ओकर में जो हीरो हीरोइन के रोल है वो भी बहुत बढ़िया रहीस। फिल्म बहुत अच्छा से स्पष्ट रूप से समझल गए है। और गाना हर भी दिल और दिमाग के संतुष्ट करे वाला है। डायरेक्टर और लेखक बहुत बढ़िया काम करीन हैं।